E ley sakkoosi an oo, mi waɗan hen ñaandu e yardu kañun e disaare. Ayyo, faa jeertorogal <hesitation> iɗun haɓɓodii du jonkaa e sii noone dawol mo neɗɗo yaata e muuɗun.